Anao zany ry ano da tena nama tsara tanamiko hatramin'izay, ka androany aho da misaotsy anao tamin'ny fotoa niarahanao nandalo zavatsy maro tanamiko, da tena nampisy fiantraikany fiainako tokoa ny fiarahantsika roa, ny finamatsika roa, izay fotoa maro miarahatsika roa zay